بنگلہ دیشُک ثقافت چُھ متنوع تہٕ چُھ متعدد مذہبن، سمٲجی گروپن تہٕ تٲریخی دورن ہنٛد اثر و رسوخچ عکاسی کران: مذہب، صنفی کردار کھین ،بنگلہ دیشچ ثقافت چِھ بنگال خطہٕ کس ثقافتس سۭتۍ گہرائی سۭتۍ جُڑتھ۔ بنیٲدی طورس پیٹھ چُھ بنگالی ثقافت بنگلہ دیش کہِ ثقافتُک حوالہٕ دِوان۔